Raha taraiky tany amin'ny <hesitation> sambon-danitry <hesitation> teny an'habakabaka <hesitation> izaho dia raha ataoko zegny: mandry, <hesitation> mahandro, misaomasaoma jeux regny mba afahako hoe mandanindany fotoagna satria tsisy zavatra afaka ataoko tsony afaka hikoragna fa zah izy raiky ihany ny akagny de mandry, mifôha, misakafo, misaoma jeux zay ihany donc fatao satria.